So ley colors neh plenty I will jeh call some ley one neh I can remember, I know white I know black I know red I know purple I know pink I know yellow I know green I know brown I know peach I know lemon green I know flamingo and so on.